Ja- ja nguije najmí xi ijin xi chaseña ngasundée suse ku kui asensa ja tsjuaña ijin tsjuaña bida tsjuaña kjuakitakun tsjuaña asen ja ngu tutu tsanga najmí asenjíre tsa kuijí asen tjiansa ja tuyajiña nga achira nima itjaña ngui tijñaña tanga janda najñu tkunchiña suseya ya'a kui asenchi xuku naxiñasa suse naxichiña nanguiña xind- ijin nguije tsanga bitjuña nga'asen ja ngije najmí ijin suse suse ijin nga tjimaña ngasundé tsjua maña ngat'a ijin tsa tjinicha najmí ja suse najmi xi tjinicha kjaeni ja kucha tukja kui xi suse nga asenña ja tukja ngat'a ijin ba'a tsi tsanga najmí tsijísa susejí kuma chán kuma najmíi tanga ngu tutu kui tsichi xi tsjuaña ijin nga tjimaña ngasundée nga tsjuaña ijin vida nga tsjuaña kui ijin nguije kui najmi nga tjimaña ngasunde ja xuku xi suse suse kim'íre ja suse- suse ijin ndexichuchiñá suse kampoña tujmáni nga manguijni suse ayajnunde ja suse jñaya nguije kui najmíi tsjua maña nga ngat'a tsanga susejí kui najmi ja jaratjinguiña ayi